Magnino ma zah mbôla agnontagniagnao fô, efa impiry zah zegny nivôlagna ô iheo zah tsy aiko hoe ino tsy mazava aminao amin'ny raha volagniko zegny sarotra azo mo zegny, inô ka <hesitation> <noise> raha tiagnao ivolagniko zegny be ki mbô azognao, ataoko amin'gny fômba manakory ivôlagna zegny aminao hoe ehe e.